Laha karaza holatsy misy aloha tsy de haiko loatsy fa ny haiko avao misy gny holatsy mahafaty satria misy poizy, da misy gny holatsy tsy mahafaty. No resaky <noise> fomba soa ampiasà azy rey amy fa- amy fiketreha hany, zaho tsy mahay anizay, satria zaho mbo tsy niketriky amy reny, tsy niketriky reny indraiky sady tsy fihaniko raha reny.